Pues ningüy xowayey acuejniw arangüw milagus noit arangüw sede nipilan quiechingeow ningüy arangüw de xijch ayacüw pexcastil tiül mes parneáwan mifamil nipilan que atuquiey newew atajüw creer quepapel pues püjchiwüc müjchiw ichaw üjchiw nitiel tuanningüy lnes tearangüw nipilan stetiülquiambaj lagus nüt milagus nüt monguich tuan arangüw milagus nüt qiambaj pwüx arangüw milagus nüt qiambaj pues ningüy arangüw xowayey chaw paramüjchiw nipilan arangüw nitiel ajiüng nipilan apel xowayey nipilan nde lonoc lat amb awijch nipilan ajiüngüw chamanchüm tuan parmajaw nipilan ajgiay xonajnej que ajlüc ningüy tiül quiambaj cam tuanarangüw olonoc lagus nüt nde momamaran lagus nüt de munxuel nde neáwan nijuch muntaxuey tuan arangüw milagus nüt xowayey arangüw tuan dewüx nipilan milagus noet nidios tuan nipilnningüy arangüw üjchiw comid jchiwpues maganow yew nde xowayey frut üjchiw tuan maganowüw pues nangaj yew nipilan tuan angüniw neáwan quiey arangüw pr por diferente lado arangüw nipilanningüy olonoc lat neáwan güy.